Tsy haiko marina aloha dikan'ny tanjonan'ny marokoroko amy drala vy reny, satria zaho tsy nandiniky any regny. Sady amy fotoa henany zao koa anie tsy m- fa tsy misy sasy olo mampiasa any drala vy regny.